نختار عالم بلا كوارت، متخيل إن عالم ما فيهوش كوارث نهائيا أكيد حيخلوا حتى من الجريمة، فنعيشوا في أمان أكتر، والناس يعيشوا في أمان أكتر، ويعيشوا في ظروف <hesitation> ظروف ما فيها كوارث، ظروف آمنة، ظروف سلمية، أكيد شعور حلو وإحساس جميل يعني.